والله ثلاث اسبا بيش بنعمل بيهم برشا حاجات على هنا على حسب وقتها شنو ناقصنى، يعنى كان جوعانتا هنمشى نطيب حاجة نأكلها كان عطشانتا نمشى نعمل عصير نشربه وإلا كان قاعدة وحدى نمشى نشوف صحابى نتقابل أنا وأياهم، ونشوف ماما شو ناقصها، وإلا كان تاعبا لتخت نرقد فيه على حسب يعنى، كان مثلا المسلسل بتاعى مكملتوش بيش نشوف حلقة من المسلسل بتاعى.